Inka'aj intzikb'alte'ex b'a'ax uka'aj ba'ax uka'aj yan ki- kikänäk yan kib'el känäk ti Universidad unojochil <noise> inka'aj intzikb'alte'ex b'a'ax uka'aj yan kib'el kikänäk ti unojochil naj känb'alil a'lo' patal kiwa'lik universidad wa b'a wa'ye' ti kilu'umil tu'ux tan kikuxtal ti Petén yan ki yan kib'el ti unojochil känb'alil b'a'ax uka'aj men men wa ma' yan to'on junp'eel waal ju'um tu'ux kuya'lik bineech ti unojochil kinb'alil ma' ma' akäxtik meyaj, men tulakal meyaj kuk'atb'il to'on junp'eel ju'umil tu'ux ki'a'lik, tu'ux kuya'lik b'a'ax tak tu'ux awojel tak tu'ux k'ocheech ti kinb'alil, mentäkej yan kib'el ti universidad ti kinb'al.